Tatainidá jakaxhidá <hesitation> <hesitation> nuní já <hesitation> ntodón tononí té achiondoxhí hun da- dan naketenró noní, dená kendía ajan diti noní naketeva'nró xhité ka'nrodoxhi ka'nrodoxhi ninió kuentajana xhi oxhí dená nadiká noxhí, até kan'a inka kandiú kavan'ndó teyó di'ii ya'a yixhí teka j <hesitation> kaxhinro nri hi koño, koño chón ñakoja kavandó de inka ndiú ninió chó'o <hesitation> ni jan nrí, mandiute cuenta jabaján kunrexhi ká kidii, té hu ñakadioján kabandó nré di'o <hesitation> kendó <hesitation> ni ya'á yetú tejá yetiú <hesitation> ixhí nrí <hesitation> axhiondó tikú <hesitation> u ajó nri <hesitation> n nakaga'nje tikuté tijiakova jabandó <hesitation> yú té in'nga adiojan vaxhiondó chón cuenta ná ké koñó nó'o, nó'o ko huj <hesitation> já noní kandó.